بغض هغه پټ احساس دی چې د زړه په تورو ګوټونو کې بند پاتې شي. دا د خبرو، ژړا یا احساساتو د نه ښودلو له امله پیدا کېږي، چې د سینې دروندوالی او تنګي راولي. د بغض عواقب اکثرا ښه نه وي.